Tutti li marchi di màchini ca mi vennu in menti... videmu: Fiat, Chriysler, Firrari, Lamborghini, Porscie, Mercedis, BiEmmiWi, Skoda, Citroen, Renault, Opel... ci ni sunnu veru assai.